Mo ka kuoro ni ọwọwọ ṣiṣi uglio jo ineeren <noise> mo ma guo itse kuro <noise> mo ma guo itse kuro <noise> mo lefun ode, mo wa gba ave mo wagba ale aribara mo wa <noise> gbo <hesitation> ege fo mi dede mo ma gba surrounding mi dede, mo ma gbo arana bara mi dede perepere tori mēē fe ubo ti o tin so, mo ma gba kuro <hesitation> ira eren o ma si utukpa ma wino mo ko oje ti emi rie mo ko ni freezer, but ira ti utukpa eē wino ira ene ti mo gba no gba ode de nusi na gba ode mo warun gas, magbe oje ni lena gba warm eghan then mo no gba eve uli, mo ma kekere mo ka ra gho, mo ma se kekere mo ka ra gho, were mo ka se ti mo ma fe se oje oma se eroso, oma se urun ki urun mo fe se o mo no gbale mo no se urun ni ewo ino no se, ira mate ti emi gba se urun ghan kuro <noise> ira eren ti omaghan gbe kpe kere ni uwe <noise> sisi ughojo māāru mo ka kpe aghan kuoro ke ino ina kpe aghan kuoro mo ka da ọ kpe gbe oritse tori oritse, ira te se oritse, oritse owun re ka gho ene, ina ti éè se oritse <hesitation> <noise> oritse owun eka gho ene oritse <hesitation> mo ma kpe oma kuoro mo ka gin gbe aghan gin di a da ọkpẹ gbẹ oritṣẹ Gho ontṣẹ je di eju gba ma ẹnẹ, ẹnẹ ri eju, eju ma ene ren, ene kpara biri ara nini biri osan biri ato biri oye biri ọgban so, ẹnẹ nẹ ewē ke we dede ti ene gba da okpe gbe oritse mo ka gin oma ghan, aghan da okpe gbe oritse aghan ka do kpe ke ama da da okpe kuro, mo ken gin gbe aghan giri o fe ra gue esete ka ra gue esete sisi tsola nino ron owun reka gba ale, then ono biren ti o wino mo ka gin gbe gin do gue esete then di o te ukpo <hesitation> <noise> gheleghele o ka se ayiri ka se o ka gue esete ka <noise> te ukpo <noise> then tie ti o wino <noise> he mi ka kpe oghoyeoma one koma tie tie meji ti emi ka mu gbēē ogba ka kpan omi oka re pomp okara kpan omi ira bọbọ <noise> ti pomp ee wino o ka re ege <noise> o ma kpa si inoli o ka kpan ti eghan gba gue a ma gue kuro <noise> ama je urun kuro, ama jerun kuro <noise> mo ma ni ewu <hesitation> uliekoghen kuro aghan ka se, aghan ka <noise> numara ni uli ẹkọ mo ko aghan da, mo mako aghan dakuro mo ka gin gbe aghan gin gin, ama gue eji gba ṣọn, eka re uliekọ a ma re ulieko kuro mo ka re ọbọn te mi gba fẹ run tia waje